لو كان بإمكاني السفر إلى أي مكان بالعالم أكيد بختار <hesitation> زيارة إيطاليا، أحب الثقافة الإيطالية خصوصا تاريخها العريق وفنونها أريد استكشاف مدن مثل روما، فينيسيا، فلورنسا <hesitation> أزور العالم الشهير مثل كولوسيوم، سانت مارك كمان اني احب الأكل الإيطالي والمأكولات الإيطالية أحب البيتزا والباستا والحلويات الإيطالية